Fomba fandrahoana akoho, vonina akoho de onorana afaky volovolony, alana <hesitation> i tainy agnatiny, alana aby i sinainy i atiny io, de ao ny sasany mahandro ananzy sotra tonga de tobofany rano, ao ndraika koà magnano ananzy ataony menaka de ao ny magnano ladobo ananzy asagnany maimaigna de samy managna fitiavagny ananzy fomba fandrahoana akoho fa maro karazagny.